Tsy misy fiarahamony lavorary zao. Satria olo iaby iaby mipetraky amy fiarahamonina ao io samby mana ty nanamboaran-janahary azy, samby mana ty toetrany, samby mana ty raharahany, samby mana ty niteza <noise> ny ray aman-dreniny azy. Ka sarotsy avao hampisy fiarahamony lavorary zao, satria gn'ambony tany etoy tsy misy raha lavorary.